Kunnaq pruukvaq ummaq pikkä kiilt tuujaos, et õhust <hesitation> lindavit putukit kinniq püüdäq. Laskvaq uma keele vällä ja tuu om sääne kliipüv, nii et <hesitation> putukas jääs sinnäq külge kinniq ja sis <hesitation> kunn tõmbas keele tagasi ja süü putuka ärq.